Jana kaió na veejan kue kuini ján, jáho jon kué ján la'a, color tejin kuu ná xhí nrí hu ju <hesitation> kuñi ihó iñama'a namó dú nruku nró ná xhivixná chí hioxmá'a muda jé nakenró konoko viti'á kadakuandó, uju <hesitation> kadajá kuninró no nrí iin cepillo iin ñamá cepillo ojon no'o ¡han! Nakondó pintura kuenta vakuté.